Ireo tantara nani- nanamarika an'i Noverzy ndraiky zen̈y ny fahaleovan-ten̈any tamy siede. De nanjary fanjakana araiky tafit- tao ambany fitantanany mpanjaka araiky okona- nikomia Nikomisety zen̈y izy.